Aminakà izen̈y fandrosoan̈a raha navy anaty jerinakà vôalohany kôfa mare raha izen̈y. <hesitation> Fivoaran̈a izen̈y misy raha mivoatra misy raha misy raha izen̈y ratsiratsy fa lasa mihatsara. Avy eo izen̈y mandroso miha mitombo izen̈y zay ny fandrosoan̈a aminaka.